असो छे भाई पहले सबसे पहले जमान अंग्रेज कर थो, जो भारत पर भी अंग्रेज रहा था। वो रित्ता उनने न त्याचार कर रहा था, भारत बारानों लोगने पर उनके नकरे असा असा विचारे नकर सताया नहीं। कि काई जाना भगवाण नहीं जाना रो भाई क्यों, <hesitation> कोड़ाज मा स्थाने कि खेचे भी करा डाना, पहीसान डे तो, कोड़ाज मार ढाता था। अगर कहे, तुमने पहीसान नहीं दियां, उनका नकरें नहीं तो। कोड़ाज मारे मारिन, विचार आपला के सार ने, किन मत्टा पलित अंग्रेज, अंग्रेज आत्रा बद्मास कई नी समता ता भारत वा आना कता हुआ।